Sahaa mawɗo nde mbaawmi haɓtaade kulol ko ndeen nde kokkaami konngol laawol gadanol, yo mi haal yeeso fotde yimɓe teemedere. Ngonnoomi ko e siññude, mbeɗa warña. Kono noon <hesitation> poofmi nder, mbiyimi wonde ko hay huunde. Ndartiimi, ndaarmi yimɓe ɓe. Ni woni kaaldu mi e maɓɓe.